هي الصباح عندي نوض اونتر التمني و التسع تاع صبح ، نتقهوى ، من موراها صاديبون ، كانت عندي صوالح في الدار نريح في الدار ، مكانش عندي نخرج برا ، صاديبون وشا يكون عندي نقضي برا ، هديك هي نفوت لا جورني تاعي خطرات برا و خطرات اللا ، لفطور ما نفطرش ، لعشي مع الخمس نتقهوا صاديبون خطرات قهوا بلحليب مع قاطو خطرات جو ، و من موراها صاديبون خطرات نروح للدار ديراكتومون ، خطرات نتلاقا معا صحابي نريحو شوي ، و سينو هاديك هي في الليل نتعشى معا تسعا ، تسعا ونص ، لعشرا ماكسيموم تاع الليل